Narekko eloq i tauwe botting haruspa joloq naisseng sipaqna paduanna haruspa naisseng spiaqna iye maneng keluargana haruspa engka napassadia aga-aga eloq e napake botting